Toh na zwalam birke yambo motiram zwewa ki ma motir ma zweh kibi na. Ah kwamnyaka eh na turim ta nyi nam lungurai na, na nathama eh yamabawa dunyi a yurawa a nyaki ya kibi lungurab na, na nun thama, ba wawu a ziki yakibe na mwara ziki yaki be, na shim eh yiba be ziki yaki be ba zir nyilwa buna, haga lungurab bi ba hau shiya dai nadwa eh ba zir nyilwabu. Eh kwamnayawa yashwuwabu yakale na shi nyam dab-dab haga nab gin jirgonta nyige, toh na thanka ka nyi kibe. Lunguraya ma duni sinye de, yambawa dunyi nagini frai haga jirgontiga, lungurai haga na ngo yaga, lungurai haga na ziki bi shiye bin singe, ma sin lungurai di hokakaye wundi ma nuwa gin thamaga, ha yuna kara ka shwun thama jiki mudi na eh har a lungurai eh na ham lura tum zir farnau toh shi webi yina damdo shi nyam dab-dab ba zir nyilwa buna, shi nyama mamna sonta birbeh wani-wani, shi nyama mamna gutteh. Birbeh wani-wani. snhi nyama mamna war yirta, jirgionta birbeh wani-wani, a nam lunguraya ya deleh nya ha yire, nayi han hama yire ziki yashwu na yidi in shuna. Mawah harwa nam lungurai di am luraya bim swiye am bara, haga na ba mau ga. lungurai haga na ba mauga, lungurai mau na shurna eh a wuh zwai di, zwai a shwara a sweh, zwaba-ba zwaya buma bana ba shwara na ba sweh, haga naka ba mau ga. Toh shinwibi na dwi hamawa lungurai na wani-wani han hamo. Eh shina eh na dwun hama a lungurai nina nyina eh natuta laga jirgontiga, ar mo yal shinjwa na na'eh hara lungurai hama ziki na nyima yi kulmeh de, to kulmameh lunguraya ma dwa kur za gwala a hoanan. Yamabawa dunyi hana gumnine, hana shwi yi millleh, na nigi kulmah, na nigi chachi lata eh ara daki a zikidi a gwatila kulma monah. Toh shionwibi na dwi hamo a lungurai na. Lunguraya na eh har ayina ma gwali di hana yal di nigam. Shinwe na dwaya lungurai ninan nyina a zigah makaranta kloum geh, kama shwu an shwa shinam gari wu millah. Shinam gari wamna nyina wi yi na duri daka ki kurmezeha ba zineh, na eh kuriha naba nagin na, ba mwan da shariha kaun bi ba dau ba, naba wanba toma nina, bafi tika kaun kussel di bizi bi suryi bi tina ki bi ka bi sambirau wi hanyina bi datir thwa ki nigi mwarka. zi bifi gananwa kaun bi de binyina en bitu a datir thwa bi nigi mwarka na. Toh ga'en na enbi nyina duga hama a lungirai niga. Ar eh ya shaulo a ziza dirwa yi-yiffarya, boh farka kamna, yire yi bi yuwa takoh bohr kan farka, biyir bi dirwuna shim lumgurai nya yuwitabi nyoma bi zwuneh, a wun yi mill kunla. Ase yire yamna hana zirwu frama ha'an yirebiyi han frai bah, a duna toh nyina amna a kutire shar sirra a daki bazir yashwu wabu anetuwa yambawa dunyi dirwu, a daki ana yashwu thamo harna, ka shurboh farkiba ka shwa nayib joliba daina, bi dirwu netuwa'a yamabawa dun. Toh eh netwa ah yambawa dinye a dirwu na <noise> a deleh nyana, delebah ba zikidan nyima'a ga, ya sakiye eh ba nyimdi na e bafa farnuwa nye wani, ba dubi ase daka ki bi nyina daka hamaka na, bah kutir shariha ha boh kwadal ham na ba hakab nyo, ba kurwo dakira ya cholawa, niya cholawo webi ane chukba zayina nyina ba nah thamka nyila yinah. Toh nyina shiwanye weh ana yal na dun frama nye wani-wani a nan lungurai nina. lunguraja, aya toh a ba eh nafa nam tueana zwain nyina eh ta ee m-m-m-ma dwa daka du, ma fika ka ya haga mu lungurai gadu, ma fika yir langurai di wariya, en wum zwaya, lungurab ba han shinwanye, hagan jirgonta buna ga, hagan guten buna ga, hagan bane a abuna ga, yashulu thamo nyina na eh lungurai hana ziki nah. Toh yashwu thamo wamna nyina weh na tuwum a saki ta bino-nu ta yambawa dunye a zikibika shwa yakale eh thama, yambawa dunye an fraya, frayama manye zikir mirna biki hintir miruyinah, naka yun fraba mir nye, haka yun thama ba mire ye. Toh ah yireji ha eh nyina shinwi na dweya lungurai na hana zawara wani wani, nam lungirai hama ze makaranta da. Ane shemiddeh hanu shi na'ah hama, hana lana'a wani, hana lana shwakula yira. Nuga ka lungurib bize makaranta zibi yura saki egeh, ba lah ne she'eh, ba dau shinwa ye, baze nu'en han hama na, yashwu thamawa buna. Nyin shwakula nyi en na zir makaranta na, ha na zike ge ta jirgonta nyina nayuwa jimna chichi baliniga, har kumebeh bi naba hintir jimna naba dwawun haina, naba dwawun haina. Yire yi har kumeh hama hintirim nana ma hintiri shinwe han han hamo nida amdwan hama, kize yashwu hamawa, am hintira na'a kwan nyaka milah Toh shinwe bi na dwiya lungurub na, lunguruba haga banyi halau ga, dukeh yire yi har lunguraii na ho yidi shinwibi kurme zehab bi wur jimyineh, kurihah biwur jimyineh. To na dau zwana. Na eh na chingir na turah na, na chukuna, kara ma warga yir gade, tambawa dau ma ziki yiwarai di zuwa jim bakam niga yira nga yi ma wara na bkem bi awum zwab di bi uyiu shwanye, awabba mu bi shimya, nab zi nyilwa wi a dattir thwana. Mi shim yashwuwawi ara daki zake dura yambawa dunyi nyina yashwu thamawa haga yashwu kukumau ga, ya yashwu kukummau wam ni wa shriwah, se yiraji hagan yashwu kukwamawa yina gana zwaya yambawa dunyi. Toh yib kwen babibi ba gamna millah ar lungurai yin ana a yal bi yi bi zhe yashwu yhama toh yina na eh da dun hama, na dun hama na dwan hama, na gwel yambawa dunyi eh motir lunguraya eh tukabra na am na haga jirgontiga, yambawa dunye eh gumnin mira.